Taburni lowasa leddi sa enafti robe taburman, hoosa ta taburman, o tiga leddi, o lowasa, o lowasa besembe, harse towadi gaska. So idi o vurna leddi wanileera gaska man, to idi bo achal leddi man.